Fihetsehampo io zany, ty anjara asany amy fanapahakevitsy ty say. Raha io zany ahafaha mandiniky hoe toy tsy tokony hataoko toy, na toy tsy tokony hatako toy. Hitanao olo iny zao fa olo mety olo tsy mivola, nasara nagalatsy. Laha hentianao avao zany i mitsoraky ty fonao manenty azy. Le toy lahy ty olo hangalatsy? Zao anio o.